Manahakan'izao moa ñy fandehany sakafo a Belizik'añy: Rozy a Belizik'ao mana ñy fomba fiketrehandrozy no ñy raha iketreha ndrozy any ñy ketriky ndrozy añy, manahakan'izay ñy fiketreha ndrozy ñy legimy noho ñy ovin'ala, <shushes> misy koa ñy fampiasà ndrozy ñy ronono manahaky ñy forômazy zay, <shushes> rozy ao koa mana ngy hany mampalaza androzy, manahakanjay ñy molifirity, <shushes> ñy sitofilisy, ñy oaterijo.